Gn'échec igny moa koa zany e fizakandreo an'azy jeu de stratégie, zany hoe mila magnapotiky mila itenao sara hoe ha zao e mahafaty e namako io, izao e akonan'izao, mila mamerigny mamerigny mamerigny anignao matetitetiky, anignao matetitetiky, miovaova avao koa sa gn'olo anaovanao an'azy satria la olo raiky igny defa lalanao ha ho resy lahateo ty na handresy lahateo ty.